Cobai teppui aseng-aseng esso lalenna bahasa ogi e <hesitation> biasanna tomatowa e riyolo naterapkangngi mappammula esso sineng nappa esso salasa esso araba esso kamisiq esso juma esso sattu nara paccappureng esso ahaq.